Giro paliu lo tai a igai ang gara pana ga atuman usigi naniu xak ngalaxex riga vakina langok na xapang etoxiri nari gavex rik inang rik inum inum inum rik tapuk rik maraxi mamana ngot lo ausxuk rvexa maraxi tangina ot ina xuk ri vexanang lo skul ina riga suxa ta xalapang ro rik me sang tapux e rik me angasik au gavex riksa ngan ngan ngan ngan tatut inang riga vogi ta vok ro iang inum inum inum rik pasal sipak asiak erik me voki ta vok lo lui o usigi xula xara etok mama gi inum rik ima maraxi ta mana ngot lo lui rik ngangosi ta palet e tang rik ngangosi tangina mamanangot ina xuk etang rivaxa langok usigi naxara xas mama xara vexa tavai tang etok ro suna ngalaxex auneng e ngalaxex rik vexanap polongani ra xara tavairi pana etok ro ginang suri atapux ina vorik aius aroi ta paturi riga ong longina tuk longina rik xapana rik maraxi ta mamana ngot lo lui rigima rik etok ang ini na mama rik etok angiri na papa So tang ngot gi ro e saxai ngot laxos xara bux i pana rik tapux atapux aro lo laina sin sinuk ina ngina femili malan ngina mamana xulmua xara sinuk xuvule xara etok pana xara ulpux e xara tapux suna nganu lavu kalau laxos gi anenedoi na e xara tarai mamana ngot gi senis malan gi puxalauvui tang mamana ngot nonol tana lexex gi tapux nonol tana mama gi tapux nonol tana papa gi tapux usigi xara senis xara tapxu tarai ngau lavu xara tang malangan to tam gi tapux asiax sura egi angasikira ong.